Asshuqulal bilen ajjab ni fi hayati, wa dahak ni ha das al al kanfi hayati da hubas waqit galo zaujati wuldat wa anal yom ligit ammi. Fil waqit da ka shuqul bilen ajjab ni wa dahak ni, wa mazannet yom ke be kon ana balga bazzauwatch balga abu hana nadum da a waqit da ana.